Borieyeh nnu ari bie rie-rieh nnu eluel ikuw kie nnu chie rom mie kie benyin bie shime bie she kie lekieh yeh bie nyin oƙu ro yeh bie ifie nyin, ifie nyin iwununu ezorkieyeh mie ikie mielo npon arishe olie leh nyin ori gieh rumbunnu nyin irub-wu ran-ran bie lie mia bie chnchri bie nyin mbe bie chri-chri wu ran-ran leh nchong epic leh bon iwu biedum leh bie iyeih bicbinn kie lebiue yah elyieh bie lie ijic akubo afie nyin eliekie okuro cup ishu ari pomkie pom ari rie bie bom arinaira bie chin oriku ro bie cup bie nyin kó uturnkur kie ari kukwo leh ipoh mpa bie shina irun ma ngickoro irun ezorkle yah zoro wu eluel yeh iuel ielu-el-uuel iyah ari wu bann uh nyin spe iri lie ilo uulu-u-u leh nyin eleleie leh nyin epiele nfie nsuron loro bie akubo kie lerm nyin elelie ishay igieglo innu ishay emi yeh ifieleh leh yeh leh bie bie lriwu ishau yab leh bie bie-bie ari wu ijie zoro yeh abie ifie kubo zoro-zoro, ezoro kie yah zoro-zoro iwununu, birieh kie lekie yeh lie bie lie